Ayipur nani kudum dwada hado de gairing Daka gairing December, January, February March, April and May, June Den se yi ene futda July, August, September n November November punta punta dapikadi